<hesitation> k'o chek <hesitation> masb'al che cha'neem rii' che qas <hesitation> ret chek ke ajeer taq tziij k'o jujon che qas k'o chek riq'osal k'o jujon e raqrak, k'o nik'yaj xa' e xarxek rimal qas otz wuxu' laaq' ke'ak xe' taq ch'aat xe' taq xilan xu' chan nab'eey el masb'al re xik'ay, <hesitation> re jun chee' che kak'am <hesitation> pi taq juyob' xu' kimalek xaqara' kich'ayek, kiyach'ek xaqara' re kich'eqejek, wa chaqej chek laaq' chek kikoj che masneem, el masneem qas rajawxiik qaqeta'maj che rajawxiik qasib'saj renejeel che taq qeech xa' kela' ke'l b'iik renejeel uleew, k'o wa' <hesitation> jujon che uleew ripaam kichan wuxu' k'o nik'yaj chek <hesitation> saq'am chek nik'yaj chek chetaq chipaam li jaay xu' chan qas rajawxiik qaqeta'maj che ret re kipet ch'ooy ixpanka'k wuxu' jun chek. e kumatz wuxu' jun chek awaj pi qachan talak' taq qachan chi' taq jaay, rajawxiik kajmasnek renejeel q'iij kisaqarek xaqara' qajq'iij wa qilan che k'o chek uleew <noise> rajawxiik juyak chek kajmasanek <noise> xa' kela' qas q'os riliik qachan xu' chan kikb'aj li qate't qamam qas rajawxiik qaqeta'maj che laaq't kajmasnek chaq'ab' rimal qaqelsaj b'iik li meya rajlaal li meyan korte'l rimal <hesitation> ela' qas k'o pil kachan, xa' rimal la' laaq't kajmasin chaq'ab' wuxu' qajak b'iik li qamees chaq'ab', wa qas rajawxiik wa qas q'a' riij kajmasnek chaq'ab' rajawxiik qamal kaan laj qamees chila' qajak taj rimal kela' qak'am b'iik rik'o'x li qapuwaq wuxu' rik'o'x li saq puwaq, li q'an puwaq <hesitation> ela' rajawxiik re qachijij li qameyan korte'l.